Ikavi esa jokope yaesa arakae yandeipireta guireko jevae, oiporujeva, jare yayemboevi jokope esa oime yave mbae yande yandereko yañekirei ñamomiratata yave jokope yaesauka iruva oikua mbaeretape